<hesitation> E fangarogne sakafo tiako isagne fangarogne sakafo tena tiàko da somary maromaro avao ohatry zao raha raisiko ohatry hoe ahandro laoky zany n'ataotsika oe akoho zany e laoky da tiàko afangaro anazy zany ohatry oe côcô, menaky, sira, tamatesy, do- dolongo eo amine dimy eo zany.